صراحة دراسة الادب انا ما عندي يعني فكرة وخلفية كبيرة عنها، بس انا احس ان هي من يعني مو ما لها فايدة او عديمة الفايدة، لكنها من المواد اللي اقلها اهمية، احس انه الواحد ممكن عادي يعني يستغني عنها ما-مو لازم يدرسها الا اذا كان <hesitation> هذا هو تخصصه، يعني اعرف مثلا <hesitation> كمان في ناس تدرس الاداب للغات التانية، فهذا اكيد يفيدهم في مجالات عملهم بعدين.